ده لما أنا كنت ف الامتحانات كنت بتأخر جداً في مذاكرة مادة مبدأتش فيها خالص، ولكن جيت في الآخر خالص، قعدت عشر أيام على المادة وخلصتها في الوقت المناسب. <noise>